Yaikuatiavaera ñemimbi ñemongoi ikaviko <hesitation> yaiparavo maenunga ñemongoyra yayapota, oimeko yemongoy <hesitation> ñaneretapegua, memongoi iru tetapegua jaeramiñovi <hesitation> ñemongoi reta, yande ñanekirei yayapovaera jokua ñemongoipevae